هختار ايه اطلع بالزمن لقدام ميتين سنة ولا ارجع بالزمن لورا ميتين سنه وليه، هختار طبعا ارجع لورا ميتين سنة لأن انا بحب جدا ايام زمان هقعد اتخيل الناس زمان كانت هاديه وقليله عن دلوقتي انا بحب الهدواء والناس تبقي او المكان اللي انا فيه مش زحمة زي دلوقتي ومفيش وسايل تواصل اجتماعي ومفيش شاشات تلفزيونيه، الدنيا شوية كانت بسيطه فأنا اتمني ان انا ارجع بالزمن ورا ومرجعش لقدام